आपणा भाग्य को कदा भी स्वयं नियंत्रण कोन कर सका क्यूंकि जो भाग्य में लिखा हो है वो होर ही रेव ला। पहला तो लोग नुकसान कर देवा दूजा रू और पच्छ सोच कियो मनो भाग्य चोको है। क्यूंकि उपर आली भगवान है नी वो सबना एक ही करनी देवा है। की आप कर्म करो आप फल की चिंता ना करो बस काम करता रहो मैं फल अपना आप ही देवा ला। और भगवान आ ही हंगा ना समझा है कि तू कार्य कर।